Kamaleon oipƚ vaera jimbiura jaeko matƚko jemiba retape ïku omoe jaema jukurai ikuko pukuno jare ipuere vaera omuata mombƚrƚ guiko omuata jembia paraetete jouvaera jukuraiko jaereta kirai ndipo oesa ovae supe ketƚgui ojareko ojo oiko jeyae jaema oesayae matƚguiño kurai ikü omoe jaema aramuete omuata